gott kvöld og velkomin í þetta er fyrsti þáttur við verðum hér í vetur fram á vor við ætlum að fara að grynnka aðeins á bunkanum það eru að koma bækur

út núna með haustinu en við horfum líka kannski aðeins aftur til þess sem var að gerast í bókaútgáfunni í sumar smáa letrið er ný ljóðabók sætir miklum tíðindum frá Lindu Vilhjálmsdóttur á mörkum mennskunnar er bók sem fjallar um flakkara og eftir Jón Jónsson hann býr sjálfur á Ströndum á frekar svona afskekktum stað

þetta var eiginlega sjónvarp og bíó þeirra tíma fólk sem fór á bæi og sagði sögur sumt var sumt var skrýtið ja sumir voru

Jóhann beri og fleiri sem koma þarna við sögu svo er það bók sem heitir þetta var bróðir minn eftir franskan blaðamann og rithöfund Judith Perrignon og fjallar um eina af ráðgátum sögunnar það er listamaðurinn hollenski

voru eins og samlokur hefðu eiginlega ekki getað verið til án hvors annars og Vincent hefði ekki getað málað án þess að Theo væri að senda honum liti og skrifa honum bréf en við byrjum hérna með góðum gestum ætlum að skoða bók sem kom út í þetta er stutt skáldsaga Stormfuglar eftir Einar Kárason hann er að skrifa um skipsskaða og hrakninga á sjó þetta gerist

fylla sig af karfa og lendir við upplifum þetta í gegnum ungan háseta og kynnumst aðallega honum og en svo sem allri áhöfninni líka svo

koma svona upplýsandi kaflar bæði um fortíð unga hásetans og líka um lýsa veiðarfærum og hvernig svona virkar og það er allt gert og mér finnst honum takast að byggja þetta þannig upp að maður fær hugmynd um þennan

hann heldur stígandi og spennu í bókinni bara á enda

hún er hundrað tuttugu og fjórar síður

þetta er stór og mikil bók finnst mér þetta er stutt og knappt knappt og efnismikið já

hefði einmitt búist við því að Einar Kárason hefði sett þetta efni í stóra og mikla skáldsögu kannski þrjár bækur já jafnvel þrjár það sem að vekur kannski mesta athygli er stíllinn það eru óskaplega langar maður þarf að leita að punktunum og þetta virkar alls ekki alltaf í skáldskap en þarna virkar þetta svo gríðarlega vel vegna þess að manni finnst eins og það sé svo mikið að gerast í hverri verður ákveðin óreiða og spenna og hætta

stöðugt flæði alveg út í gegn og persónurnar eru svona dregnar mjög skýrum dráttum hann lýsir því voðalega vel hvernig þetta

og hvað gerirðu þegar þú vilt hvíla þig þú ferð á fyllerí og hann lýsir því með tilheyrandi afleiðingum fyrir fjölskyldulífið hann tekur dálítið skemmtilegan pól í

sjómenn höfðu á þessum árum orð á sér fyrir að vera komu í land og voru til vandræða en fullir á mánudögum þegar þeir komu allir hinir voru fullir á laugardagskvöldi þetta var kannski ekkert flóknara

en það sko

heimur út af fyrir sig og við lifum á tíma núna þegar enginn ferst í sjó á ári og fólk siglir út á þessum glæsilegu

það voru þarna menn sem voru rónar kannski alla vega

í hálfri vinnu sem rónar í landi og svo voru þeir dregnir um borð og voru að vinna eða það hefur maður heyrt

mér finnst hann ná svo vel utan um þetta efni í þessari stuttu frásögn eins og til dæmis hljóðin og umhverfið sem hann lýsir þegar þeir fara um borð og svona

sem er bara það að fara á sjó í venjulegan túr í svona síðutogara og svo náttúrulega líka þessi ógn við sjáum þetta með augum unga stráksins en þetta er náttúrulega mikil

hvernig þeim tekst að kveikja í filterslausum camel í roki þegar þeir

slappa af og hann dáist að

sjá eins og skot hvað er að netunum svo dáist hann að

hann er manna sterkastur og það eru náttúrulega líka gildin sem að ráða og

rólegur í gegnum allt en þetta er líka magnað þið vitið ef eitthvert okkar færi í svona túr lenti í svona það getur enginn spáð fyrir um hvernig hann tekur honum þetta er barátta upp á líf og dauða og hann lýsir því mjög vel hvernig menn bregðast við

verða bara að halda áfram að berjast í vandræðum þetta var togarinn júlí sem þetta er byggt á þeir eru að berjast við ís í fárviðri í marga sólarhringa að höggva af ís svo að báturinn sökkvi ekki bara í

má ekki segja of mikið en miklar afleiðingar fyrir alla skipverja hann lýsir því hvað gerist á eftir án þess að viltu fara aftur á sjó eftir svona svona reynslu þetta vekur mann líka til umhugsunar um hann segir líka á öðrum stað í bókinni að þetta er eins og að vera í stríði á stríðstímum að vera

á þessum tíma það fórust

þetta fer náttúrulega inn í hefð

ekkert viss um að allir sem eru ungir og hlusta á þetta kannist við ég var strákur í Vestmannaeyjum að vinna þessa gömlu hefð Stephen King sagði einhvern tímann þegar maður ætlar að skrifa þá verður maður að lesa í gegnum Einar hefur legið straumurinn af svona bókmenntum það þarf svoleiðis til að geta miðlað þessu en

hátt í hvað hundrað og tuttugu síðum það finnst mér dálítið afrek að því leyti finnst mér dálítið gaman að bera þetta saman við þetta eru asnar Guðjón sem er fyrsta bókin hans sá fer meira að segja á sjó það

hvað hann hefur eflst á þessum tíma önnur bók

eftir Magnús Sigurðsson þetta er nú allt öðruvísi bók

að vinna með eigin trega og sorg annars vegar eru brot frá honum sjálfum og svo eru hann er svo mikill fagurkeri í bókmenntum ég dáist að því þessi dýrkun á fegurðin í orðunum fegurðin í hugsununum og hann er að tína til alls konar hluti frá skáldum frá t s s Eliot úr fornbókmenntum og svo reyndar úr þjóðlegum fróðleik

venjulegu íslensku alþýðufólki og raðar þessu saman niðurstaðan er kannski sú að fólk á öllum tímum er í rauninni að velta fyrir sér sömu hlutunum eins og ást það er ást það er harmur það eru bókmenntir það eru listirnar af því hann tengir saman nýtt og gamalt hann er að tengja okkur

eldri skrif hliðstæðar hugsanir kannski er það eitt snjallasta þegar hann vitnar í þessu fleygu orð Mark Twain sem sagði sko allir tala um veðrið en enginn gerir neitt í því sem að hljómar rosalega vel en ef maður setur þetta í samhengi

hittir Mark

það eru allir tala um veðrið en enginn að gera neitt í þessu finnur það svo vel á þessari bók

sem elskar orð tungumál og hugsanir og svo hefur hann hefur hann náttúrulega lesið og pælt svo mikið og þetta eru svona þær pælingar sem hann hefur og þetta er ekkert eitthvað sem maður hefur lesið í einhverjum

byggir á

mér finnst líka af því maður finnur það ekkert svo mikið lengur

einhver trú á það að orðin og

séra Friðriks Friðrikssonar og þá hefur hann lesið bók um goðafræði Grikkja og Rómverja og ég tek bara rétt niðurlagið ég las og las og allt loftið í kringum mig varð fullt af grískum það er mjög skemmtileg saga sem Þórir Þórðarson prófessor skrifaði um séra Friðrik hann var svo mikill grísku

þá heimsótti Þórir hann og las fyrir hann úr fornmálum Virgil og fleira og bók eiginlega hvar hvar sem er og finna svo mikla ánægju og gleði og uppgötva hvað hefur verið sagt margt skemmtilegt

annað þekkti ég er hægt að nota þetta einmitt sem handbók ég held reyndar líka að eins og ég segi það er dálítil depurð fólk sem er dapurt og jafnvel í ástarsorg og eitthvað svona geti alveg farið í þessa bók já líka af því þó að það sé sorglegt þá gleður það mann þessi þetta er flinkur maður Magnús hérna er að lesa ský þetta eru ljóð frá Bandaríkjunum Norður Ameríku eftir

æ vesalings pabbi minn fyrirgefðu að ég skyldi gera grín að þér nú er ég líka byrjuð að skrifa

þakka ykkur fyrir að vera hérna með mér við sjáumst við skulum hitta hana Lindu Vilhjálmsdóttur ný bók eftir hana sem heitir smáa letrið

ljóðabók eftir þig mjög kraftmikil bók já takk þú ert að fjalla um sjálfa þig en þú tengir þig þarna við systur þínar mömmu þína ömmu þína og langömmur og langömmur þannig að þú ert

eins langt og ég get séð þær sem er náttúrulega ekkert mjög langt en maður getur svona ímyndað sér eitthvað aftur þó mér finnist ég ekkert hafa lifað mjög lengi að þá hafa orðið rosalegar breytingar á þessu tímabili stundum stundum sé maður að segja eitthvað sem sem að dætur systra minna geta ekki tengt við segja frá einhverju sem manni finnst alveg sjálfsagt sjálfum þannig að maður að maður hefur svolítið stóran brunn að leita í en hvaða konur voru þetta

þær voru allar meira og minna að vinna í fiski og til dæmis ömmur mínar föður og móðuramma

sinni og og móðuramma mín ólst upp hér reyndar í Reykjavík þau höfðu flutt hingað upp á Grettisgötu þar sem afi minn byggði hús sem er eiginlega

hann dó fljótlega þannig að hún var ekkja með mjög mörg börn hún og systur hennar hættu allar í skóla bara eftir fara að vinna fyrir sér og borga heim

allar komnar í fiskinn

ég var komin í ísbjörninn þegar ég var þrettán ára þetta er sem sagt þinn þetta er minn uppruni og sjómenn í pabba ætt þetta er í rauninni mjög bók já ég tel mig alltaf hafa verið jafnréttissinna og svona

jafnréttisbaráttunni eins og hún hefur verið rekin í gegnum tíðina og þurft einhvern veginn að finna mína eigin leið

það er kannski ekki fyrr en

síðustu tvö árin sem mér hefur fundist ég komin það djúpt í skilningi á feðraveldinu og hvaðan ég er að koma að ég geti kallað mig femínista algjörlega það var eiginlega Donald Trump og kvenna marsinn í Bandaríkjunum sem kom mér alla leið þangað en þú yrkir líka um sjálfa þig sára sára hluti eins og barnleysi já ég geri það af því það er bara partur af minni sögu og ég er að fara að fara í það hvernig það er að vera kona af minni kynslóð og sennilega

þær konur sem á undan mér gengu og þær sem á eftir mér koma að þær geta örugglega margar sagt

sömu sögu ég er bara að segja hvernig það er að berjast við

allar þessar ósýnilegu reglur og alla þessa siði og venjur sem eru í þessu samfélagi sem maður er smám saman að reka sig á smáa letrið til dæmis sem er titill sem kom frekar seint á þessa bók það og öllum þessum ósýnilegu hefðum og reglum sem við konur erum aldar upp í

sem við tökum ekki eftir sjálfar og erum alltaf að ritskoða okkur sjálfar erum í alls konar sjálfsniðurrifi og úr þessu hef ég verið að vinna prívat og persónulega síðustu ár og og fyrir mér til dæmis þá var það að hætta sjálfsniðurrifi sem einhvern veginn bara mér var eðlilegt frá frá blautu barnsbeini að rífa sjálfa mig niður að hætta því og hætta að skamma mig áfram með því að segja að ég yrði að standa mig og ég væri ekki nógu góð að það var erfiðara

fyrir mig að hætta því en að hætta að drekka og

reykja þú veist og ég þurfti bara leiðsögn harða leiðsögn ég sagði að bókin væri kraftmikil má ekki líka segja að það sé dálítil uppreisn í henni já það er

er uppreisn í henni síðasta ljóðið

í einum kaflanum þar sem ég konur á mínum aldri að við þurfum bara að

taka undir þennan kór stúlknanna sem eru að gera uppreisn þeirra ungu það eru þær sem standa í baráttunni og við þurfum bara að taka undir af fullum krafti ég ætla að biðja

úr öðrum kaflanum þar sést einmitt vel þessi kraftur sem ég er að tala stundum líður mér eins og síld í tunnu og stundum eins og þorskígildi í gjafakvóta stundum eins og

í höftum og stundum eins og mínustölu í þrotabúi stundum eins og umkomulausum kúluskít og stundum eins og bilaðri neyðarlúgu í

stundum eins og ritara í kærunefnd útlendingamála og stundum eins og

undirmálsþorski stundum eins og fararstjóra í Reynisfjöru stundum eins og loðdýri í búri og stundum eins og gamalmenni á biðlista stundum eins og túrbínu í gufuaflsvirkjun og stundum eins og konu í stundum eins og nauðgara á skilorði alltaf eins og

á bakaleið í myrkri Jón bókin þín á mörkum mennskunnar þú ert að skrifa um

langleiðina upp á heiði til að

minna á að þetta hafi verið býsna hörð lífskjör að flakka um Ísland já ég held að Ísland sé nú ekki draumaland flakkarans það hefur verið býsna kaldranalegt að flakka vetur jafnt sem sem haust og og ég held að þetta hljóti að hafa verið býsna erfitt á köflum

þetta förufólk þetta er gríðarlegt

sem þú hefur safnað þarna saman já ég er búinn að safna efni lengi alveg síðan á síðustu öld má segja og þetta er komið í bókina loksins núna það er svo algengt að þegar það fer að skrifa ævisögur og svona persónulegar minningar að það fjalli um þessa sem að fer þar um það má kannski segja að þetta hafi á vissan hátt verið aðal skemmtiefnið til sveita sögur af förufólkinu og komur þess já þeir eru mjög mikið umtalaðir í raun og veru má segja sko

sem er uppi svona frá átján hundruð og sjötíu og áfram að það sé bara fræga fólk síns tíma af því að þetta er sameiginlegt umræðuefni í sveitunum þetta er fólk sem allir kannast við og kemur á marga bæi og margir sjá og hitta og þá verður líka spennandi að geta kannski sagt einhverjar sögur svona af þeirra eigin kynnum af þessu fólki og þá

það verði einhver uppákoma í heimsókninni

hafa þá til að segja frá sjálfir svo tengist það þeirri hefð á Íslandi að það ber að hýsa fólk sem er á ferðinni já gestrisnin var mjög í hávegum höfð í íslenska

hún var bara höfuðdyggð og skylda sem þýddi eiginlega það að menn gátu eða máttu koma í heimsókn og setjast upp í þrjár nætur á einhverjum bæ en ekki lengur og þá urðu þeir að halda áfram þessir gestir sem komu á bæina en þarna hefur verið fólk í misjöfnu ástandi sumir óþrifalegir grálúsugir jafnvel en svo aðrir kannski hreinlegri já það er sérkenni á förufólkinu má segja hvað þetta er fjölbreytilegur hópur að sumir eru sko meira og minna

sjúkir á geði og leggja ekki neitt að mörkum til heimilisins þessa stund sem þeir stoppa en aðrir eru kannski að reyna að vinna einhver verkefni og leysa

verkefni sem tilheyra bændasamfélaginu gamla svo er aftur hópur sem fer um og lítur ekki á sig sem þó aðrir geri það heldur finnst að það

hafi eitthvað hlutverk í lífinu eins og til dæmis að

upp með skemmtun á bæjunum sem það kemur á eða eða lesa upp sögur eða segja sögur eða eða vera til skemmtunar svo voru sumir sem litu mjög stórt á sig já já það er alveg alveg í þessu þetta er mjög fjölbreytilegt mannlífið

hjá þessu fólki

fyrir að líta stórt á sig eins og eins og Sölvi Helgason sem flakkaði um land allt hverjir eru þessir frægustu

hjá konunum þá er það kannski

skáldkonan sem að flakkaði um á átjándu öld og dó í móðuharðindunum

fleiri karlar líka eins og Halldór

nokkurs konar skemmtikraftur sem fór um með uppistand og atriði hermdi eftir prestum og var með alls konar skemmtiefni lék lék svona seremóníur á bæjunum þar sem hann stoppaði eins og skírði flöskur og eitthvað svona og gifti vinnufólkið og svo skildi það daginn eftir og það var líka mikil skemmtun af því það var svona mikil dans og söngur

hníf og kallaði þetta að losa þau við

leysti þau aftur úr hjónabandinu daginn eftir svo eru líka svona eins og Gvendur

fór um og

fyrir fólk og var góður skrifari líka og gerði svona ýmislegt til gagns þar sem hann kom líka kvað rímur og hermdi eftir prestum það er mjög vinsæl skemmtun að herma eftir prestum hjá hjá mörgum af þessum förumönnum sem fara um með atriði hvernig var dúllið dúllið var þannig að þetta var orðlaus söngur segir í heimildunum hann þurfti að fá pils af kvenmanni til að setja undir olnbogann og setur það hérna undir olnbogann svo setur hann puttann í eyrað og safnar munnvatni upp í munninn og svo framleiðir hann hljóð og þetta hefur þótt skemmtun í

já já þetta þótti skemmtun og

líka að margir voru með fréttir og svona sögur af því sem gerðist í sveitinni og

er líka bæði af góðum móttökum og slæmum svona ef illa er farið með þá eða reknir út eða strítt eða eitthvað

þeir gátu talað illa um fólkið sem tók ekki vel á vel á móti þeim já þeir hafa svona aðeins óformleg völd og svo svo í þjóðsögunum og sögnunum um þá eru þeir mjög tengdir við alls konar

yfirnáttúru þeir eru taldir vera umskiptingar og sagðir vera

ég veit ekki hvað og hvað sem er svona þeirra tæki í lífsbaráttunni aðeins til að létta sér lífið og svo þessi skemmtiatriði eru kannski til að gleðja fólk á heimilunum þar sem þeir komu en svo er náttúrulega hitt líka að þeir eru aðhlátursefni að einhverju leyti og þetta er svona grátbroslegt meðferðin á þeim hvernig þeir eru í raun með alls konar uppnefnum og litu yfirvöldin á lengi Íslandssögunnar þá er flakkið bannað en það var aldrei farið eftir því fólk flakkaði og það var tekið á móti fólki sem var að flakka og yfirvöldin létu sig þetta litlu varða svona yfirleitt nema það væri eitthvað annað sem kæmi til einhver önnur afbrot stuldur eða eitthvað þvíumlíkt þá var hart tekið á öllu slíku svo er það ekki fyrr en í lok nítjándu aldar sem flakk er aftur leyft en þá hafði það samt verið í gangi öll þessi ár áður svo breytist þetta náttúrulega þá fer ákveðinn hópur þangað um nítján hundruð kannski frá átján hundruð og sjötíu þá eru að verða svo miklar samfélagsbreytingar þá er bæði að það opna svona úrræði eins og

sem hluti af fólkinu fer á það er enginn enginn efi á því en svo líka kannski bara þéttbýlið myndast bæði úti á landi og höfuðborgin stækkar og og inn í borgarsamfélagið má segja ég fylgi þeim ekki eftir þangað ég læt

sem flökkuðu um sveitir landsins svona fram fram yfir aldamótin nítján hundruð en það má segja að síðustu

eru á ferð alveg fram yfir nítján hundruð og fimmtíu svona stöku kynlegur kvistur sem flakkar um svona lengi þá erum við í rauninni komin með

það er enginn vafi mér finnst líka mjög áhugavert að fjalla um

út frá svona viðhorfunum til þeirra sem sagt hvernig þau eru í raun og veru

eru svona sett í hóp sem hinir á meðan að við erum við

reyndar þegar menn eru búnir að skipta fólki svona í tvo hópa okkur og hina þá er mjög algengt að að

til að ýkja hvað þeir séu öðruvísi það eru margir skrýtnir þarna eins og til dæmis Jóhann beri sem

hélst ekki í fötum já já hann reif utan af sér fötin og það þótti nú skrýtið í bændasamfélaginu

alls konar magnaðar sögur til um Jóhann bera hann kom á heimili og hann talaði helst ekki við neinn hann var hræddur við snertingu hann vildi ekki láta fólk snerta sig hann var hræddur um að það væri eitrað fyrir sér hann vildi fá mat bara frá húsfreyjunni og svo át hann það allt allt hverja sort fyrir sig fyrst brauðið og svo

gat ekki hann fór kannski án þess að kveðja hann gat ekki hlustað á húslestur það eru til sögur af því þegar menn ætluðu að neyða hann til að hlusta á húslesturinn og settu kistu á og vinnumennirnir settust á kistuna þetta væri allt saman yfirnáttúrulegt bæði kraftarnir og líka þessi hegðun það væri draugur sem ásækti hann og hann átti að hafa orðið fyrir galdri og og alls konar sögur

má kannski segja að þetta sé svolítið sjónvarp og bíó síns tíma já þetta er það sjálfsagt fólkið hefur verið skoðað mjög nákvæmlega og menn hafa vonast eftir uppákomum á heimilinu og það eru ýmsar sögur til um svona stríðni og einelti og svona illa framkomu gagnvart þessu fólki þú birtir myndir þarna af einum ástar

gera út á þetta hlutverk sitt já hann er lengur

yfir nítján hundruð og fimmtíu flakkar um Dali og Reykhóla og allt Norðurland og Akureyri og Siglufjörð og hann hann er með alls konar söluvarning hann seldi til dæmis vasahnífa og nálar í sveitunum

æpti hann upp og lét illum látum svo var hann með myndir af sjálfum sér sem söluvarning sem sagt að drekka yfirleitt einhverjar að súpa úr flösku eða eitthvað eitthvað

við erum hérna árið tvö þúsund og átján og okkur finnst þetta

já þetta er mjög heillandi það er svona gaman að velta fyrir sér sko

og hvernig hvernig menn tala um fólk og þetta er mjög spennandi viðfangsefni sem sagt samskipti fólks og viðhorf til annars fólks var verið að spjalla þeim var mjög illa við að hitta annan flakkara þar sem þeir gistu af því þá var þeim einhvern veginn jafnað saman en þeir litu á sig sem sem að þeir hefðu annað hlutverk kannski í lífinu heldur en heldur en að vera flakkari og gátu sannfært sig dálítið um það Sölvi Helgason það fer tvennum sögum af honum

hann er mjög erfiður hann sýnir alls konar og lætur ekki að að stjórn alls ekki gagnvart yfirvöldum og smá hjá honum og og hann er dæmdur dæmdur til fyrst og svo í fangelsi fyrir stuld Sölvi er alveg saman listi yfir fimm mestu snillinga sögunnar er ég eiginlega

viss um að er á honum judith Perrignon er frönsk blaðakona og rithöfundur sem hefur skrifað bók um Vincent og bróður hans

samskipti þeirra eru eiginlega eins og lykillinn að og hvernig hann var þetta eru hræðileg örlög hann deyr þrjátíu og sjö ára og

honum þeir eru eiginlega óhugsandi nema saman

þátturinn er búinn hjá okkur í kvöld við sjáumst aftur að viku liðinni